Ive esa ene iso zeza ile ere izi ikpe kpegbu vo kpegbive kpe gbe esa kpegbo ene kpegbo iso kpegbo ezeza kpegbo ile kpegbo ere kpegbo izi lidhe udhgbovo udhegbeive udhe gbo esa ughego ene udeghbo ene udhegbo ile udhegbo ere udhegbo izi ogba ogba gbe ovo ogbe i've ogba gbe esa ogbagbe ene ogbagbe iso ogbagbe ezeza ogbagbe ile ogbagbe ere ogbagbe izi udhuew udhure gbe ovo ive udhuregbe esa udhuregbe ene udhuregbe ile udhuregbe udhuregbe izi udhuregbe gbe ikpe udhuregbe ikpe gbovo udhure gbe ikpe gbive udhuvegbo ikpe gbe esa udhuregbo ikpe bene udhuregbe kpegbiso udhure gbe kpe gbo ezeza udhure gbe ikpe gbi le udhuregbe ikpe gbo ere udhuregbe ikpe gbo izi udhosa udhosa gbe ovo udhosa gbe i've udhosa gbe esa udhosa gbe ene udhosa gbe iso udhosa gbe ezeza udhosa gbe ile udhosa gbe ere udhosa gbe izi udhosa gbe ikpe udhosa gbe ikpe gbovo udho sagbe ikpe gbive udhosa gbe ikpe gbo esa udhosa gbe ikpe gbo ene udhosa gbe ikpe gbo iso udhosa gbe ikpe gbo ezeza udhosa gbe ikpe gbi ile udhosa gbe ikpe ere udhosa gbe ikpe gbo izi udhosa udhegbeive udhone gbe sa udhosa gbo ene udhosa gbe iso udhongbo ezeza udhosa gbe ile udhuregbe ere udhone gbo izi udhosa gbe gbo ikpe gbo iso udhon egbo ikpe gbi ezeza udhosa gbo ikpe gbo ile udhon egbo ikpe gbo ere udhon egbo ikpe gbo izi udhosa